Mobile phone duma wa ti tu zala wa, this time bama n nyaa kɔ'ɔm ŋwɔna ti ba de tu pɔgeba la tu sireba. Dabeserɛ puan ma ta'am bisɛ n phone wa puan gaŋɛ pia la bunuu yɛ'ɛsa. Beni zuo, n san zi'a ka ita sɛla ɛɛn hɛɛn. Sɛla ti n ita de'e n zali la phone la di'isa. So n kɔ'ɔm kan nyaŋɛ kaalɛ ŋwana tintɔɔ. <laughs>